मारे इणे अकेली रेव म बंदरो है वा ज्यादा भुक लगया करे और भुक रे तलसा म ही ज्या करे। आम तोर पर सड़को और और मन्दिरो म प्रसाद खाता हूवा मिलता है। कणीय ब गांव धनिया म भी आया करे है। और मा बिने खाणो खवाया करा हा कि मनी संस्कृति म बन्दरा न बालाजी रो रूप मानया करे है।